चीन की जु सांस्कृति ची उ भोत पुराणी अर समृद्ध ची चीन मा लवोग जु ची उ बोध धरम ते मानदा छिन चीन मा जु ची ल्वॉक चाय प्योंड़ भोत पसंद करदा अर वखो कुंग-फू जु ची उ पूरी दुनिया मा फेमस ची। /